بصراحة يعني من الشغلات التارخية الي كلش كانت غامضة بحياتنا هيا القنبلة النووية خاصة بوضعنا والقنبلة النووية الط صاغت بل اليابان يعني شي كان كلش رهيب فيعني ويحد مثل هشكل يعني اطلع انو اشوفا اش صاغ بوقتا اش طاقو يعملون حتى يرجعون احسن من قبل.